Iyate namawatang majjama, nasaba bulolo kualli pa kuallingi maku emas baku ba sennang sennang mi mak ku <hesitation> ku alliangni baju adingku, kuallingingni sandala adingku, pokona kualllin baju untuk kaleku, pokona ya te namawatangka majjama, Saba anu to buda pila ku anu buda kualli. Nallidukaka banua, macicil ma banua, cicilna motor, cicil dukana oto, nto na sapa mawatangka majama. Yake te ko majama, apa elo dikande, mupakeko mande, majama sana to su ku pake alli kande dekana. Makale to, malepukopi, namelaoko majama, alleang muane to, allimo tole duka, anu to ekiajang mi to malli ngasengmi to elo kualli, bayarmi listrik, listrik rumah, wajak mi <hesitation> wai, wajakmi duka ianu eh <hesitation> Emto lake dengan tomatuannu doe, eh <hesitation> pake duka makalijang, <hesitation> supaya maama duka na ditiro, <hesitation> lallipa sulara, sulara maballong, <hesitation> na denduka dipake sunnaki bungi, antu jalang selo bineta <hesitation> dipake taraktir bene ehh. <hesitation> <hesitation> pake ellingkangi kande bene, kesung kesolla peke belikanngi tas, baju.